kvikmynd fyrir það að hún kostaði enga peninga en varð síðan svakalegt skrímsli við ætlum að kynnast Greg

hefur verið fræg að endemum frá því að kom út árið tvö þúsund og þrjú

aðstandendur hennar hafa beinlínis haft lifibrauð af því að mæta á

sjónvarpsáhorfendur gætu kannast við kauða

gerði garðinn frægan í

niður af gagnrýnendum á sínum tíma og oft verið tilnefnd sem versta

mynd allra tíma lætur vonda dóma ekki á sig fá

hafa verið vinsælar í BíóParadís undanfarin ár gestir fylgja lauslegu handriti með vísunum í myndina þar sem þeir svara persónunum á ákveðnum augnablikum kasta á milli á þessa mynd ein maður verður að vera í hóp það er rosalega

í þessu þetta feilar svo harkalega að það verður eiginlega fegurð þetta er eins og ef maður horfir á lélega mynd heima og er svona haha en hvað þetta er asnalegt

stækkar það

tvö hundruð aðrar manneskjur það er einhver þar sem þú færð ekki annars staðar the er uppfull af tilvitnunum sem hafa fengið vængi síðan hún kom út og